Pues ku noxa waka datiuna, ku nadi nixu xani'ina xa tnanda'ana ñadi, ko ñadi <hesitation> kuetyinu te ñadi xininu naxu ku xa tnan danu xa ni ku tneenu, dani xani minu dikinu xa tnada’an, xa ni kawa familia yini ñu waxaxaaxi weenu xa natnaidanun xiin da'a yiixa te ñu waxaxa, kanañaxa xa tnandanu.